Koa za zen̈y amin-tan̈y mafana tiako petrarana kokoa. Fotony aminan̈y in̈y zen̈y an̈ao mba afaka miain̈y. Ndray an̈ao maiky be àby in̈y, afaka miseky an̈y. Fa amin-tan̈y manintsy ndray an̈ao mizaha rano fo fa manintsy àby renin̈ao. Aviô karà mifin̈y àby henin̈ao koa fa takan’ny manintsy àby in̈y. Mibombomoka àby, lamban̈ao zen̈y mila lamba maromaro fo. Fa tan̈y mafana zen̈y ny ten̈a tiako.